कमरे में रंग कराने के लिए सबसे पहिले आपाँ को यताय करना पड़ेगा। कि कमरे की सजावट लाइटिंग और कमरे के उद्देश्य के हिसाब से कौन सा रंग ऊपर उठाना चाहिए। ताकि आकार अगर कमरा छोटा है तो हलके रंग जैसे हलका सफेद क्रीम हलका नीला या पिस्टल सेट कमरे को बड़ा और खुला महसूस कराता है। अगर कमरा बड़ा है तो गहरे रंग जैसे गहरा नीला सरसों या मारून कमरे को और आरामदायक और घर जैसेन बनो सको है। कमरे का उद्देश्य: बेडरूम आराम और शांति के लिए हल्की और मुलायम जैसे हलका नीला लैवेंडर सफेद या क्रीम अच्छे होत है। लिविंग रूम: या आप थोड़ा जीवित रंगों का इस्तेमाल कर सकते है। जैसे हलका हरा पीच या बीच। इन रंगों से कमरों में ऊर्जा वा ताजगी बनी रहती है।